Sèè e yèɛ hiàŋ ke jii fàa ko gboo muìŋ lɛ, nȧȧŋ pɛɛ miŋ yaȧ yɛi naȧŋ mììnyɛ̀ŋ kapȧ jɔ̀ȧim nyàŋ diɛŋ wèè aŋ kà kèè fɛi nyiŋ nɔɔ̀ŋ sùȧ, sèè aŋ ka aŋ ɓèmè, nɔ̀ŋ mȧȧn nɛ̀ŋ ȧŋ naŋ nȧaŋ wo teacher naŋ nyiŋ fè maŋ ɓɛ̀ wèè aŋ miŋ kȧ diɛŋ, sèè aŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ aŋ hìȧŋ maŋ fɛi miiŋ ka nyiŋ yɛmɛ̀ ȧŋ naŋ mȧȧŋ gbiŋ naŋ mȧȧŋ, e nɛ̀ɛŋ ȧŋ naŋ nyiŋ fè lɛ ȧŋ naŋ mȧȧŋ sùȧi, ke jii fȧa nɔ̀ìm, e zɔlɔ̀ nɔ̀ìm ke jii miɛ̀ŋ sùȧ, miŋ go pɛɛ jè nɛ̀ ɗɔɔ yii hoo day e zɔlɔ̀ yȧìm, because kȧ nyìmȧŋ kɛ̀ fè mììnyɛ̀ŋ kè kapȧ miɛ̀ŋ wèè foo, ȧŋ yaȧ gbììɛ̀ŋ maŋ jiikɛ̀ɛ nyiŋ mȧŋ ɓɛ̀ guùŋ wèè e wa nȧwèè nɔ̀ŋ nɛ̀ŋ e nyiŋ jȧȧ, e wa nȧwèè nɔ̀ŋ nɛ̀ŋ e nyiŋ ɓɛ̀ kɛnɛ, aŋ wa nȧwèè nɔ̀ŋ nyùùŋ wèè nyiŋ bi, e gbolòùŋ e wa nȧwèè hnàŋ faȧ nyiŋ nɔɔ̀ŋ, soo mìŋ yɛmɛ̀iŋ yɛi ke jii miɛ̀ŋ kè fȧ wèè tii, kìlȧ felaaȧ yȧwi tìyèe yaȧ ɓɛ̀ guùŋ, muŋ kuwȧ wɛ̀i gȧȧŋ wèè maim fè nɛ̀ŋ, e nɛ̀ŋ gbìŋ fòùm sèwè, kɛɛ yàwium tìyèe e nɔŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ mìèsùàguùŋ, ke jii fȧa yii e gbòa kɛnɛ yȧwì fèemȧŋ, mùŋ go ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋjeɛ̀ kȧìŋ nɛ wèè maim fè, ɔ̀ɔ̀ mùŋ go ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kapȧȧ wèè maim fè, kɛɛ e mìèsùȧguùŋ e nɔŋ nɔ̀ŋ ko gboo wiì, niì sìa gbiŋ zɔlɔ̀ yaȧ ke jii miɛ̀ŋ sùȧ, kȧ jè nɛ̀ŋ miŋ gò jè nɛ̀ŋ e zɔlɔ̀ yȧìm jii miɛ̀ŋ sùȧ because kȧ nyìmȧŋ kɛ̀ ko gboo miìŋ kò yaȧ tɛ̀ɛ̀, e zɔlɔ̀ yaȧ ko gboo miìŋ, soo ko dòmaŋ gbiŋ mìŋ yewe nɔŋ mìŋ hnȧŋ mìŋ donȧŋ hìɛ̀ŋ zɔlɔ̀, aŋ jɔ̀àim nyȧŋ nyiŋ ɓɛɛ yȧìm kɛ̀ɛ̀ sùà sȧngè feìŋ, wo faniŋ miɔ̀ŋ wɔŋ ɓɛɛ e gbòa kɛnɛ yaȧ ko gboo wiì, è yȧwì fèemȧŋ, soo mìŋ yewe nɔŋ ko dòmaŋ gbiŋ mìŋ hnȧŋ e zɔlɔ̀ mìŋ hiȧŋ, because mìŋ goiŋ ɓɛɛ kɛɛnɛ̀ŋ e zɔlɔ̀ yȧìm jii, muŋ gò miŋ ɓɛɛ fè so long nɔŋ mùŋ yȧìm nɔŋ yɛ̀mɛ̀ sùȧ zɔlɔ̀ lii è yȧìm jii weèum.